Iye changu

Emobile mane ntera okumukolesya ntera okumukolesya kumpi omumwezi ntera okumukolesya emirundi isatu, omumaka ntera okumukolesya oba emirundi ikumi naiii emirundi asatu omumwaka

Gibanga gikumirwe kusa obutaibibwa.

Mbeera eriwo atyaanu timbiibi ngaa eddi ayeira, oyobuwavu.

Omwaana nga alwaire niikyo ekiretera omwaana obutalya okusa.

Kuba amaizi timaijanjabye gabamu obuwuka

Kulima no kuteka sente busente mukibina

Nkola okulima nokuvuba

Kiwaire abantu kucitundu okugula amamotoka kizimba nakwongera okusomesa abaana

Owemba nga nsomere insobola kubamba mukuwandika nga mugurup okuba kalani

Kubatwala nga mudwaliro nokubakwatanga Mankato

Banyambire kubiroozo, biyetago biyetagisa okwisomero

Amasomero gomukyalo gaba maguminkirivu abaana nibasoma Kaisi nibaleta esente mpolapola

Obwemba nga nsomere ni yemerera okuba chairmani buli muntu afuna ekintu ekibaletere omukitundu

Iyee, ntera okubufuna.

Kumpeere amagezi agakola ebisines okuyamba abantu bekitundu

Nga atukiiria emiyezi isaatu kaisi natandika okwaaba mwidwaliro

Abaana bazenya emizaanyo nga okusamba omupiira, okwebala, ejjo nijo mizaanyo abaana ejibazaanya omukintu kyange.

Kunabya namaizi amawolu

Abaana abawala bawa ino ekyansi eyo kupita no kufuna emirimu okusinga abaisuka

Nsinga kunyumiruwa kubulira nyembo jedini

Tibasobwoire okukuma obuyonjo atiyanu nga bataka okuewala bakume obuyonjo

Nsobola okukyalira eidwaliro omwaka emirundi isatu

Kugisanga ebintu wala nepoison nokwewala abantu nga abageni abotamaite

Batolayo obusente onubatandikira ebzinesijaibwe

Ngeri yo kulima no okukola business

Bamaite okusoma, kuwandika, ne kwogerera mubantu kusa

Butakula kuusa ate owaba nga mulwaire tabba nga alia okusa

Iyee galiwo mangi

Bakola mirimu nga okuvuba ne bizinesi ne kusevinga obusente okusibala okutwala abaana kwisomero

Ntera okwaba okusaba olwasabiti

Gifuna nnn kifuna mumarediyo nomuuu mumakereziya eyo nga babire okusaba

Kunyuwanga amaizi aganyirira nga mafumbe nokufunaga obwijanjabi

Nsobola okwewala nga inabaala omukatimba nikafungizya kusa.

Kikyusirye mu envala nokumanya ebyalo ejintamanya nga yonjona

Bwatyanu amasomero bagazimbire Gali kumpi kubantu

Inyumirwa ino okusinga kusaba

Kukuuma buyonjjo.

Kumuwanga byokulya nebyokunyuwa bulilunaku

Bulilunaku

Kusomesa abantu kikuwatagana katonda no kubatiza

Okusoma kutweirewo kuletere enkulakulana nekutolawo embera nga eyabantu abanalire okunyuwa enjaye

Kituletera endwaire

Iyee ntaka

Okunywa amaizi amakyafu agataali mafumbeku

Enkulakulana atyano eri yingi ino mukyalo

Iyee gagaba

Buyamba okola ebizinesi ejenfunamu esente okusomesya abaana bange

Ntera ino okutaka emboli na vuluga

Ndima oduuma, soya, omuwogo ne bijjo

Abantu bazimbire amaka gaibwe okulima engudo jilimiwirwe abaana basomere so omukyalo kyange

Amazibe galiwo enkulankulana yona eriwo kuluwa kusoma mukyaalo nikyo ekiretere ekyo

Bai abantu baiza nitweega, engeri ejebasavinga mu esente omumagurupu.

Asaana kunaaba na kuu naku nalambala nawumulaku

Enkulakulana nenfuna yona timbibi atyanu okitundu

Ye asome

Mbe. Tinkumira mubanka, ingisa bugisi.

Ntera kulya emere nga amatoke, nomukyeri, ne'nkoko

Kukendeziaku okusasana kwo'bulwaire omubaana no'mubantu abakulu.

Bizibu nga abasaiza okubatulugunya okuba

Okusoma kusa kunyambire abantu bangi okuchusa embeera ne nkulakulana badi abasomere eila atyanu Bali kufuna epesyon okusomesya abaana abandi abali okuliya

Ntemera namboli ne duma, muwogo ntungo luwabesiya bwo obulamu okusomesa abaana no kuliya

Awo olina okugumiya amagumaba nga okola exercise buli makezi nobwire nga bukyesere

Kulaga oba kutegera muntu alina puresya, afuna muwero mungi ino natuyaana, awo notegera nti omuntu oyo alimulwaire wa'puresya.

Engeri yokusoma omukyaalo kyaisu kuyambira abantu bangi ino abakulu nabato kujanjabi turansipoti ne'kaashi bikwatagane ne'sente muntu nga ali kubibi tumuyamba.

Abaana basomere bayambire ekika, bayambire ekitundu, na bazeyi abandi abali kubibi nga babula buyambi abantu bayamba okuwona nikyo ekiyambire abantu bo kitundu ekyo

Ntera ino okunyumira enyembo eje'kanisa nijo enyembo ensa jikulakulana omwoyo gwange

Ekireta tifodi nga olemereruwe okuma obuyonjo nokunywa amaizi amakyafu awo ofuna direct typhoid

Engeri ejetusonola okukuma ebyoloni byaisu nga biyirira, olina okweya nga omalire okweya nga onabya awo nga okuma ekyoloni Kyo nga kiyirira

Emera abaakali abayonsa egibatera kulya niyiiyo byenyanza nyaama mukyera namagi

Amasomero atyaanu bagazimbire gali kumpi abantu abo tebasobola okugula amagaali abaana okwaba nago kwisomero nikyo ekintu kikulu egavumenti etuyambire ku ekyo.

Awo obona muntu nga amani matono amaizi gona galaga omubiri gabulaku na amaiso nigaba gabinzali

Awo okozesia magezi go kumasimu noketa sente ku bantu ngo okozesa amagezi go mazale agolinago

Omuntu asomere asobola okuwigulawo bizinesi yiye ate nga empapula jona jiriwo awo wona oyaba nokola nabantu ba factori osobola okufuna omulimo

Nga otaka okwewala ensiri olina okulambala okubutimba bwensiri

Okwewala omuntu oyo kuba kumpi na'bantu abangi.

Omwaana okufuna viitamini kitaka kumulisa dodo, mapapaali, naanansi, butunda bwo bwonabwona nga bukozesa

Kubona omuntu nga ayondere obulamu bwe bwira bwansi, omubiri gukendera awo nga ayonda bwotwgera omuntu oyo alimulwaire alikendeza amakilo

Omuntu aweremu amaizi abula mu amani tasobola okutambula namaiso gona gaba gechenvu

Aawo ngokwite kibibi kyonakyona oina kunaabya engalo sawa yonayona nga kwaite ekibibi.

Sitowa kitaka nga waigale sawa yoyona kukuma embera yawaika

Ekireta ekyo nga omwana ali muluwaire tasobola okulya kusa

Omukali olina okumutwala mudwaliro nga omutwaire mudwaliro abakugu nibamukebera nibamuwa obuyambi obusobola okumuyaba

Ekinyumira nicho mawulire kufuna mawulire kufuna bigambo byeensi yaisu uganda nebyekulia byona

Amaizi ago nga timajanjabye galimu obuwuka, kitaka ojanjabye kaisi amaizi ago me onywe, awo wewala obulwaire.

Kulwanisa endwaire omukyalo abantu nga baa bagemeweirwe omukyalo oba okulwanisa endwaire omukyalo ekyo.